Iyi ne she te cavaga tu watu tu na tu namana hwuyɛ cɛnjɛ tu ba atu namɛ nu tu ba shɛ unyizo. Ihii i shɛ zawa matekana. Uzawa matekana ibe ma tu wanane tu wo. I be du kaa ma ty wananɛ tu’wo. Ibe du kaa ma tu wanane ujasa. Ibe po atwa mama kwunanu. Yaa ga she matekana name nanya, iyi ne name zha shɛ mama o. Atwa na uwo zaha shɛ wo’o atwa na vwuje anta aba zha shɛ vwujga o. Uwuru na are yoje hwayɛ na cɛnjɛ tɛ ga zha shɛ ya nama o. Ama wɛmbe iwɛ zawa matɛkana. I zasa butu elele bajala maa mbiso butu bwa kwo kaa binyo bwo iyi nɛ shɛ matɛkana namɛ na-amɛ ubwo o. Iyi ne butu thɛ duma namɛ sowg mi-yi ne namɛ na ahansa ubwa. Ibe po ijeshi jeshi barɛ. Yaa ga shɛ maa iyi nɛ namɛna ahansa bu ebi mbishi butu, ibbe ga ɛbi zhɛ ba nda ine ɛtɛ mbisono maa matɛkana namɛ. Ama uraij butugwumwa shini-i’igswɛ. I ijswe ibe she ecilo na po atɛ name netiriri tu-ufwangwo tu na tu name hwaye nu unyizo. Yaa she abu mbeyanɛ, ta hwuga la iwɛ iyasa na cenjɛ ta atwa ga yajɛ tu waba ti shenje na etɛ hiɛg oyibwo. Ta hwuga iwɛ iyasa e shiej ujasa nje beye, ujasa njɛ bana e hiej oyibwo. Ta hwuga iwɛ iyasa e hiej ujasa njɛ beye ujasa njɛ bana ɛ hiej a kwunɛ atwa peye, e hiɛj cɛnjɛ ti tweri atwa ama iteti cishi la’o, unabare kwakwa ata hwuga la. Ama hwaye imbinɛ ne ya i zhejɛ ya semi unu odubo tu. Ye ye tumo wa iwe aka elele neke ebu peri n-ndumwa na butu hwayɛ, ebi weci iyi reimeni bi zhe hwaye to opo ukpa bu iyi ebi hiɛj haye ma dumanaɛ hiej butu ata abɛ ge njɛ iwɛ ubwa bi sugani atwa. Imbe tuba shɛ ecilo iwɛ gɛɛ? Ecilo shɛ maa bi zhe pala n-nduwma na butu, ɛ zhe hiɛ kwuna gyana, bi zhe be hiɛj ee hieg ubwa ya ubwa zasa ya ihiemɛ bi eri mo bu mbiso maa ihwonowu bu, ama iyine tuba kwunguuri na-amɛ ubwa asha ite gembi. Ibɛ pa atwa wutu o sho ushi ɛ hiej, iyi ne kwungwuri na-amɛ butu gembi hwuri tu kwugwu tu ubwa so, iwɛ ecilo ga ibe ya nda ya bi zhɛ kwuba maa atwa ufwugwo pa mutu hwaye kwo ofwo elele baa name bi jerishi maa mbiso butu matekana o. Yoo tumo du kwo na tumbulo ya zhaje gana ata neke butu zhe taha-gnu binya bwo suyanɛ bu ce kw abu namee kwo boo gwumonu nu udatu ihwe hi hiej bu na dwulumɛ. Yaa she kaa baa ta dwulume bi hiej bu deyi gamba ta gbi gbi. Inee ke bu hiɛg bu awo ibɛemite ishijɛ. Iwe maa ne ke be vinje hwaye atwa na zhe kwuna bu. Iwe zawa matekana kwo kaa i’inswe na namɛ nu-unyizo ga. Ya nda na tumbula, yaa nda kwo nu uraij emexi nu muau-j yaa nsa kwo nu uraij atwa agwatana na bi yiywa na untajganɛ a-j. Yaa nda kwo nu uraij tu gwamo na atwa na baa untajganɛ kwo kaa atwa na wabu Yaa nada kwo nuuraij ti hwuri ti mbe tu na atɛ yajɛ hwayɛ nuunyizu kwo gana ti iyerɛ cenjɛ. Iyi ufungwo ya nda ibe po butu butu ya ba jala maa ohwulo elele bee teni, ba jala gashɛ butu na dongwu bu kpɛmɛ, ga shɛ bwa baa namɛ nu bwa. Atwa wutu kaa ɛ hiɛj, osho ushi ɛ hiej butu na bu dojgonu kwo kaa butu ba but lubi ubwa ma bu sajga. Aka oko yo tumo iwe maa okwo atwa na ti mepi wogono na she ohiu cenjɛ tɛ ga, e wegeni te dure na atwa fojgonu kpeme. Apo oo so, akano too so aa cepe iyi ne shɛ maa a cepe, a nda ya uhwahjna na shɛ maa tu iwo to butu ata ti cini. Ibɛ poi zasa butu gwuma elele kwo ee hie-j gabu ni ikenyɛ bu ta mama tetana yishe o yo tumo maa e hiej beyi agwatana leni ma nda negeye, olugwo siyi uwi, olugwo suji ungwu zhajɛ olugwu suji ihɛmɛ zhejɛ thiemɛ ufwugwo eri me bi teneni na eri ma bu laketana ugondu atate nda ebe po kwo gabu niikenyɛ bu bi eri shi bu mama tetana rishe o. Shɛ butu ebi zhɛ tɛtana rishe maa butu bi hiej shikono epe shikono. Ibe po abu kwubɛ uraij wa atwa ɨime tu she maa bi zhe bi hiej shikono epe asha ofwo na baa pataje ba ne ke ni irige neke bi zhɛ bi hiej patana ni-irige, a sha ofwo na baa namɛ ba a sha nu-uloma gana iwe uraij butu gwumwa she ta iyi ma te shapereganɛ hwaye heime nuunyizo ga shɛ keshici shi iijswɛ uzawa te cara, uzawa tiririri, uzawa matekana, uzawa tu kpata ta ahansa ibe ma te shepereganɛ ihiɛna atwa ufwugo, kwo ɛɛ hiɛj nu utakada tijilo ta reta kaa Ata kwuba, unabare wa ata na ee iyeci pata. Gana ta atwa eri mbishi eyikwo tusoci uraij wa aba. Uraij wa aba kwunagje kpendere. Ce ci shi akana ga shemaa eci aa nje ubauta, okwo te yaa she iwe maa ishe ya yiwa nu-ukwunaga be nya aba jeshɛrɛjɛ ama nya aba wi na kana aa gashe o wo yebe eti eri ata pana tise no ta agwangwa tu na zhaje nu-unyizo, e menji bu nu-uhwjna ufwugo aa njɛ ihwjne ufwugwo maa e hiej be she buwale, ee gwure ee hiej ba nda ugondu nu-ujita hi-jjanu iyi fwugwo nje, ama iwene tu baa shɛ butu rɛ cara iwɛnɛ baa shɛ butu tu kpataa, iwenɛ ta ahansa bwa namɛ shɛɛ, iwɛ ɛta tɛ she agwatana baa sheɛ buumuwa baa namɛ bee shini ni mpiala iyi elele butu gwumwa ba hansa ahsa bu kwubwa ibe po baa yajɛ tulasu. So, atuba du atwa gwumwa tɛ shɛ to soso tasha.